Ia, mitombiny izy koa olo olo araiky na tsy mande legilizy fa tsara fitondrantegna, satria tsy voatery a legilizy akagny ny ahaizany hitondra tegna na ahaizany magnagno raha tsara amy fiaignany, fa afaka koa afaka fôgna izy na tsy mande legilizy fa magnagno raha tsara amy fiaignany ary tsara amy fitondrantenany.